اكتر مشروب مفضل بالنسبة هو الشاي، انا باحب نشرب الشاي في أي فصل وف أي وكت وبعد كل الوجبات، اييه هو مشروي المفضل وهو الحاجة الوحيدة الكفيلة اللي تعدلي مزاجي وتخليني قادرة نكمل شغلي او قادرة انصحصح وانفوق. تزاي انحضرها؟ ان انا باحب الشاي ابتاعي كشري وساعات باحبه بالنعناع، وبرضو باحب الشاي المغليوانا باحب الشاي بكل انواعه خفيف او تقيل. <hesitation> لو حبيت نعمل كوباية شاي بنغلي اشوية مية وبعدين انحضر ف الماج ابتاعي او الكوباية السكر زيادة ابتاعي وعليه معلقة الشاي وانصب المية عليه وبالتالي يبقى عيندي مشروب الشاي.